ͻnam sum a otum dur nyimpa ewimber no ntsi, ͻma enyinam nkandzea ho hia wͻ nyimpa n'asetsena mu dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a obotum abͻ no bra tse dɛ ber a kan wͻ hͻ. Na afei, ͻkͻba no dɛ mentsena wͻ ber a minnyi enyinam nkandzea <hesitation> afe kor a, dza mɛyɛ nye dɛ mͻboa na mapɛ kwan a mɛfa do enya kandzea fofor bi medze esi anan. Na afei so, mataa ayɛ mo ndwuma nyina wͻ han ber mu ansaana sum edur me.